Kom kë bujëp, jayëp muk yajxokëp jadunt's xët's nadonëp, jadut's mkë yudëp nakëxpë, jadunt's yudëp kë jodotyë, jadunt's to'ok në wi'indëm, jadunt's këbujëp myaj nëkyëtemëyëp të dun.